لو مكانش في كهربا كنت هرجع للحياة بتاعت زمان قبل اختراع الكهربا بقا والاضائة باستخدام الشمعة والفانوس كنت هستخدم في التدفئة كنت هستخدم حطب هولع في الحطب وبرضو ممكن استخدمه علشان اعمل اكل <hesitation> بالنسبة للأنشطة الترفيهية بقا مش هيبقى في موبايل ولا كده كنت هعتمد على القراية مثلا كتب ورقية ورسم وغيره